Beh intanto ghe domandieiva eh comme a s'é modificâ a vitta de questa persoña famosa, dòppo che a l'é vegnua famosa, presempio savei comme l'é cangiou a seu vitta in famiggia, sempre ch'o ghe n'agge uña, eh e anche fòscia ghe domandieiva in sciô seu in sciâ seu salute fisica e psichica comme o se sentieiva, comme o se sente dòppo ch'o l'é diventou famoso eh perché en aspeti che me saie- me son sempre me son delongo interessæ.